Iyoo, niŋ i ko kunoolu, niŋ i taata ňiŋ wuloo kono, i ye kunoolu la karoo <hesitation> jiibee. ko, daafeŋolu bee keeriŋ ne minnu ye a loŋ ko i ka funti suutee le la. Niŋ i be kunoolu la karoo la, i ko saŋ kikiyaŋo. kikiyaŋo bi jee le. muŋ ye a loŋ, a la kuo maŋ ke, moolu maŋ hakkili fula soto a la karoo la;. parisiko suuta kunoolu loŋ. moolu ye hakkili fula soto i la karoo la le parisiko tonbi moo doolu ka soto i kono i la a ye a tara a maŋ ke woto ti. Mee kikiyaŋ foroo ka kuma le biriŋ wuraara ndiŋo teŋ ňiŋ wuloo kono, niŋ i taata sutoo daamiŋ dibita. i be kikiyaŋo moyi la jee le. Se komi i ka miŋ moyi suutoo la. Tonbi. donbi londitiolu ke doolu ka i kalaŋ wolu la le, i ka tara, i ka i la kuolu wo kono, i ka kuma komi ko wolu, moolu ka a muta wolu le ti. Bari nka naa je a silaŋo ka soto itelu la wo kumoo le bala. Iyoo, bari niŋ wonteŋ, ala ye feŋ funti waatoo le dii moo bee la, ala daafeŋolu muumeelaa bee la. Suutoo la, hadamadiŋo ňanta i laa la, nka siinoo; suutoo fanaŋ mu ala faŋo ko a ye suutoo daa le bari a maŋ haaňi a ňaa. Parisiko daafeŋo doolu te baluu noo la niŋ i maŋ funti, suutoo la. Fo i ye funti suutoo la. Parisiko suutoo la loŋ i be ifaŋ soto noo la; niŋ i funtita ooroo la, ooroo miŋ hadamadiŋolu be kuntuŋ kuntuŋ na, i bi taa la, i bi naa la, a si ke noo, i lafita ee, ee, <hesitation> itelu te, itelu te baluu la. Parisiko i ye feŋ woo feŋ je ňiŋ duniyaa kono ala ye a naati puru hadamadiŋo ye a faa, daafeŋo loŋ fo hadamadiŋo ye a faa, a ye afaŋ nafa i la. Niŋ i be funti la, i ňaa be, hadamadiŋolu ka funti waatoo miŋ na, jamaa jama. tonbi hani i maŋ baŋ, bari i be talaa la le. Iyoo, ala duŋ, niŋ a lafita miŋ maakoyi la, a ka wo maakoyi le. Wolaŋ na a ye wolu ke suuta funtilaalu ti, hani ňiŋ saa baa, niŋ a lafita a ye siimaayaa, suuta baa lemu a ka bo, walla tili kuntee baa paŋ. Tiloo be kunto, hadamadiŋo be saatee ňiniŋ na, ate ye funti, a ye a la kuolu bee ke wo tenboo la a ye duŋ. Doolu bi jee, wolu be funti noo la tili buloo la. I ye i la kuolu ke, bari suutoo, wolu te maamaŋ na; munaŋ suutoo, niŋ i taata ňiŋ wuloo kono, i ka kunoo maakaŋo moyi le, i ye i tii kaŋo moyi. i ka tii. Bari i se tara dulaa kiliŋ, kunu ti jee miŋ ka i daaňiniŋ suutoo la, wula kono kunoo, fo suu kono kunoo de. Bari hani i la suu kono kunoolu fanaŋ, nmaŋ a fo i ye tubaabu taalu, a ka minnu naati teŋ, bari siisee i be a kili la siisee le la <laughs> siisee ka i laa juuna le suutoo wo ka i laa le. Kunoo, feŋ woo feŋ ka tii, suutoo wo ka i laa le, haa. A jamaa niŋ a maŋ ke ňiŋ kikiyaŋo komi nna ňiŋ kikiyaŋo nŋa miŋ fo teŋ, aniŋ kuyeelu. Boŋ wolu bee mu feŋ ne ti daali, boŋ itelu ka a dendenndi kuu lelu la. Nka a dendenndi kuu le la parisiko kikiyaŋo sotota wuloo kono le, kikiyaŋo sotota suo kono fanaŋ. Moolu ka i je, nna baluolu kono. wo laŋ na kikiyaŋo ye, i maŋ laa a la, niŋ i ye a moyi nmaŋ haaňi kikiyaŋo la, i ko a kuma suutoo la. <laughs>